Yo'o iin iin nani refrijerador ho'nre ihó iin itén kendó <hesitation> yuté xhiti xhi cuenta, ñá nakudíi, nakó xhíi iin na nadioxí hielo tén <hesitation> kavandó yiuté ho'nré ihó, ini titakavandó hu u un nanyanú kuinó yanú kuenen'nró ñavixhii kon'ndró nanixhi ti kuja ja kivá diaja kaxhinró di'a tá jaxhivandó ho'nré dó axhechinró tá, <hesitation> á jan xhivandoté adin xhité xhivandóchi cuenta javá <hesitation> vakú abakuii axhíi, té kui axhe te ta kandó já na kavandojá yakatachendó tanako takuñó ta <hesitation> yuté vidii di'a <hesitation> tá kukanyendó takú <hesitation> tajá yendó já yukú kuii, ho'nré chendo yavii xhivando xhinana, xhinanki, <hesitation> tá kuii, yendó to ya'á ja adan díi ja nani refrijeradon.